Haftasiga o'n to'rt, o'n besh soatimni yo'lda sarflayman, o'qishim va ishim uzoqda bo'lganligi sababli vaqtimning asosiy qismi yo'lda, ko'chada o'tadi va kuniga men bir yarim, ikki soat davomida yo'lda bo'lishim kerak.